Habasha woni leydi ɓurndi ɓooyde e jeytaare mum e nder Afrik, taariindi mum winndaa ko ina tolnoo e duuɓi ujineeje taati,